Injé ununuk wan imimé wa bajo mé busankajumo buruto bufira bumobay budahar bujééla bujiik bumampatang bukool buréém busaas bubuur buféémb bumunkut buribay bupokél butotk butik busaas béél busantiñali busana bubak busahét bupok buripiliit bupepeey busoob bunanar bugoyab bujompiit burinkiit bujéléléél bunébéday bunivikiin bufunuk injé wawé ununuk wo nimimé wa bajo mé.